<hesitation> Changamotoo ngetokie hi- highindu teikabili dunia kwakiheriki, ni- ni- nitamaa. Vandu vandengiraa vandengira tamaa yeghira madaraka, yevora madarakaa yeye kufura vovoka. Mndu hamu handu havona ku, ithanga nili- lighireu <hesitation> utaratibu wakuwevika wevika- wevika wekuongodha. Miracho vengi vaacha vashigha namna iye yekonda vandu vailiva vairime ijuwikia mifumo yavo yei- yeirima, ivona faida ifuma kwao. Vancho kindo kwa kwa kole ghanga mathanga gha vandu vyakyalwa. Miracho soshe ghwakeluya niiki ni tamaa te- teghwa teghwa tevo na mari na iondoa maeneo ghagha ghire mari njicha. Ikwaicho mathanga vandu vaabula na vandu vandeigwa ghana ni tamaa, na ndito tachangamoto tikeyi. Vandu vakahirima ikaa na imanya kukiafughende kwahiheshimiana ivarie utaratibu ukeho uvikwo wo waukiuoghothi na iheshimiana mathanga kwa mathanga dunia ire vanjicha na handu hencha he khaa na lukundo lukava lukeho